Emere zeshi ezindasingayo kukunda, hariho; empengyere, empengyere zigyenzireho emo- emboga z'ekinyaasi; harimu doodo, harimu ekishuusha, hariho eshwija buri kimwe omuryeryo mpaaho waaheza, haaheza hariho ebitakuri bya gwabafuruki, nabyo ndabikunda munonga hamwe na n'obushera bw'Ekikiga bw'enturire burimu obwoki nabwe buboniire hamwe n'ebyosi ebyozi bikogosire na n'amapapaari, obupapaari obukye na muhogo, akahunga, amashaza, ebihimba, hamwe na munete, ebyo mpaho birankorera.